Ël me prim travai al e stait restauré le i mobi e a m'piazìa propi tantu përché a më cuinvulgìa ën cazin d'ure e cuindi riüsìu a purté a ca ün bun stipendi e cuindi a m'piazìa propi